Mul määnestki säänest rõivastiili joht olõ-õiq väegaq. Mullõ miildüs mugavit rõivit kandaq, a naaq võinuq ka ilosaq ollaq, a tuu olõ-õi kõgõ tähtsämb. Pääasi, et olnuq mugavaq.